أول شي راح استمتع باستكشافات الحياة في الخمسينات، أشوف كيف كانت التكنولوجيا والموظة ،وأتفاعل مع الناس، وأتعلم عن ثقافاتهم وأفكارهم، كمان أبحث عن أحداث مهمة في تلك الفترة يعني في ذيك الفترة ،وأحب أسمع الموسيقى ،والأغاني اللي كانت مشهورة في ذاك الوقت، يعني تجربة أحسها بتكون جدًا مليئة بالذكريات المختلفة.